Хаткаш барои чен кардани масофа ва кашидани хатҳои рост истифода мешавад. Он дар мактаб барои математика расмкашӣ ва навишт кумак мекунад. Дар корҳои муҳандисӣ ва тарроҳӣ низ хаткаш зарур аст. Хаткаш воситаи оддӣ вале муҳим барои донишомӯзон ва устоён мухим хаст.